ⴳⵓⴷⴰⵎⵡⴰⵙⴰⵇ ⵙⴰⵍ ⵎⴰⴷⴷⴳⴰ ⵢⴰⴷⴰⴳ ⵏⴻⵙⴰⴳⴰⵔⵉ. ⵏⵉⵢⴰⴳⴰⵔⴰ ⵜⴰⵏ ⴱⴰⵙⵉⴼ ⴼⵉⵏⵏⵉⵏⵢⴰⴷ. ⵉⵜⴰ ⵏⴻⵙⴰⵙ ⵏⴳⴰⴷⴰⵀⴰⵔⵉⵜ ⵢⴰⴷⴰⴳ. ⵏⴱⴰⴰⴷⵉⵜ ⵏⴻⵙⴰⵙ ⵏⴳⴰⴷⴰⵀⴰⵡⴰⵀⴻⴳ. ⵍⴽⴰⵎⴰⵏⴰⵀⵉ ⵎⴻⵢⴰⴳⴳⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰ. ⵉⵜⴰ ⵏⴷⴰⵔⴰⵇⵙoⵍⴰ. ⴳⵓⴷⴰⵏⵙ ⵙⴰⵙⴰⴷ.